sem hefst í Bíó paradís í kvöld við hittum

og leikstjóra myndarinnar

unga stúlku sem birtist einn daginn í íbúð þekkts

í felum hún fer að vinna fyrir hann sem heimilishjálp og eftir sitja nokkrir dagar í lífi þeirra tveggja an

hringdi í mig einn daginn og spurði hvort ég væri til í að lesa handrit fyrir þessa mynd ég hitti

ákváðum að gera þetta saman mér

valdaójafnvægi sem þurfti að brúa nei aldrei hefur hann sett mig í þá stöðu að líða eins og ég sé verri en hann eða einhver krakki auðvitað

okkar var algjör algjör virðing og

leikkonu eins og þig það vantar

hugmynd að hlutverki ræða launamismun ræða hvernig er talað við konur þessi umræða hefur gert að verkum að allt í einu

í boði vera með í því hvort sem er útaf tísku eða virkilegum vilja eða þörf mér finnst að við fáum að leika hlutverk sem eru

markmið sem ég hef þroskast sem leikari og og já já svo

hátíðin stendur til elleftu mars dagskrá hennar má finna á netfanginu punktur com en þættinum er lokið í kvöld veriði sæl